Jaman skarang sudah maju. Kalo katong bilang teknologi ni bisa ka seng katong hidup tanpa teknologi. Menurut beta jaman sakarang akang su maju ni seng bisa katong hidup tanpa teknologi. Karna apa-apa sa, teknologi, apa-apa saja teknologi. Mulai dari katong, katong bangun pagi saja, katong buka mata saja katong lia bagini hp dolo. Abis bale bagini ya telepisi. Banya hal skarang ini sudah tercipta banya hal. Kaya ya masin cuci, dan televisi, ada pesawat, ada oto, oto malahan akang sudah lebih canggih lai. Ada yang dulunya oto pake minya, skarang otonya cuma dong colok akang saja. Kaya hp yang katong bilang colok, hp mo mati katong colok la akang manyala lai, skarang akang su beralih di mot di oto. Nah, menurut beta teknologi sangat penting di jaman yang skarang ini, jaman yang mau ini. Kalo teknologi katong menghindar dari akang, katong rasa kaya Kaya orang bingong-bingong, karna katong seng tau, yang mana yang akang hadir, bagini katong kurang lia. Jadi kalo katong kaya satu hari saja katong seng lia hp, katong seng lia informasi, katong seng buka yang berbaunya teknologi, pas katong carita bagini bakudapa deng orang, we tadi ose tau kaseng apa yang orang banya di bawah tu. Ini kalo katong seng lia hp, itu katong bilang apa e, dong biking apa e. Wangala, ose ini seng dapa lia hp kapa, seng dapa dengar informasi kapa. Sampe orang su ini su ini baru se, orang tanya baru se bilang tanya kanapa lai. Nah, itulah tong bilang jaman skarang ni kalo katong hidup tanpa teknologi tu akang paleng, paleng apa e bukang ini, katong kaya bingung-bingung. Nah, teknologi yang skarang ini mau katong bilang teknologi akang sudah memanjakan katong samua, katong manusia ni. Su manja samua katong pung kehidupan. Dari katong cara makang deng katong pung pakiang-pakiang ni pokonya hal apa sa akang su su bantu katong samua. Cuma bagemana caranya katong man munya katong gunakan akang saja. Kalo katong salah gunakan akanng malahan akang yah, dia akang biking katong tersesat. Nah, contoh kaya hp. Hp kalo katong hanya pake akang untuk hal-hal yang seng bae kaya katong cuma pake dengar lagu, nontong. Kalo pake cuma itu, deng katong hanya ya hal-hal yang katong bilang par permainan saja. Itu kaya apa e, katong rugi. Rugi dalam arti katong seng tau ada hal apa. Ada informasi apa, ada update kaya teknologi terbaru akang hadir katong seng tau. Nah, kalo katong manfaatkan hp untuk sebagai katong blajar, karna in penting, teknologi tu penting karna kalo kalo katong pake hp untuk blajar, kaya ada setiap hari ada tampilan baru, ada informasi baru, ada kaya penyus- peluncuran baru. Nah, katong bisa tau, katong bisa blajar. Katong bisa liat, katong bisa baca akang. Nah, menurut beta itu teknologi tu sangat penting. Dan teknologi katong bilang Akang su mendarah dalam katong punya tubuh ini. Jaman skarang yang katong lia saat ini karna teknologi dulunya katong seng lia orang, katong seng, dulu yang katong hanya deng satu bulan baru katong dengar dong pung kabar. Skarang seng pake hitung satu bulan lai. Seng hitung menit lai, detik saja. Dari mulai dia tinggal se klik akang mulai tring, lia akang di akang pung tulisan dering saja, berdering o itu dengar dia pung suara. Jadi tu paleng canggih. Jadi jaman skarang ini katong seng bisa bilang seng beta ada di sini. Beta di tampa ini seng ini. Seng, katong seng pake alasan lai. Biar katong di alam mana lai. Cuma katong kalah saja. Seng bisa telpon di bawah deng orang-orang yang su pernah duluan saja. Kalo cum di atas bumi bagini katong bisa ose sambunyi di alam mana lai katong dapa tau. Itulah katong bilang teknologi paleng canggih dan akang paleng penting. Nah penting itu supaya penting yang beta maksud ini penting karna katong seng kaya mo pi di kota-kota basar itu katong seng ilang jalang lai. Tinggal kaya katong su ada di tampa ini, tinggal katong buka akang punya aplikasi sa ada aplikasi dong bilang kaya peta bagitu. Ha tinggal katong buka, katong ni ada di mana. Katong lia oh katong tujuan dimana. Tinggal katong tindis akang sa katong bajalang iko dapa. Ha itulah tong beta katong bilang beta bilang teknologi tu penting. Nah skarang lagi ada yang lebih muncul lai. Kaya dolo katong bilang tunggu oto, tunggu ojek, ini. Skarang tinggal katong tekan saja katong di tampa ini. Tekan katong pung tujuan saja. Mau tiba-tiba orang datang jemput katong, bajalang, sampe katong tampa tujuan, itulah dengan teknologi sangat maju. Ada yang lapar, tinggal katong tekan sa di hp. Katong baring-baring dudu-dudu, lapar e, pesan apa e, tinggal buka di hp sa. Lia wih <hesitation> pesan ini, pesan. Tiba-tiba bagini datang, tinggal makan saja. <hesitation> tinggal katong telpon tamang-tamang datang bakumpul, cuma kang punya kekurangannya pentiing ya manya teknologi tu penting. Tapi di lain kekurangannya karna katong punya sosial yang dulunya katong bacarita Deng tamang-tamang, deng orang tatua-tatua katong punya ade-ade, katong ini akang kaya su mulai berubah dengan awalnya katong dudu sama-sama katong cerita katong punya ini ini, katong punya kehidu- katong punya <hesitation> keluhan, katong seng bicara bicara lai karna setiap katong su dudu tapi katong masing-masing sibuk deng dong punya kaya yang paling inti adalah hp. Dong masing-masing tekan, jadi katong seng perna kaya dudu seng seenaknya kaya dolo-dolo, kaya jaman dolonya, jaman-jaman yang masih blom sama kaya skarang. Skarang ni yang katong bilang di tampa, tampa dudu yang katong dudu itu rame-rame. Skarang ni dudu jua cuma paleng bertahan tu ya paleng tinggi satu jam dua jam sa. Sisanya masing-masing dudu maeng hp maeng hp, ilang, dapa telpon ilang, dapa telpon ilang, jadi teknologi tu penting, penting dalam hal untuk katong blajar, untuk katong mengetahui hal-hal baru dan kekurang kurangnya kurangnya hadirnya teknologi, mengurangnya katong puny <hesitation> budaya, katong punya kebiasaan yang dulu yang katong masih katong jalankan akang, akang su mulai hilang. Tapi yah, itu adalah kesadaran dari katong samua, bagemana cara katong memanfaatkan teknologi ini untuk katong punya kehidupan yang akan datang. Dan bagaimana katong bisa membatasi hal-hal yang katong bilang ini bisa merubahkan katong punya mindset berpikir, ini ini, tong harus rubah dan katong harus ambil manfaatnya dan katong buang yang bisa merubah katong punya ini katong buangkan. Intinya teknologi itu penting, penting untuk katong cari hal-hal yang bae, dan katong blajar yang lebih lebih terobjek, tertujuan bagitu. Karna apa yang katong cari samua ada di teknologi. Teknologi tu sangat penting, bagemana cara katong pake akang saja.